டால்ஃபின்கள் மிகவும் மென்மையான அறிவாற்றலுள்ள. மற்றும் சமூக வாழ்கை கொண்ட பிராணிகளாக அறியப்படுகின்ற. அவை மிக்க அறிவாளிகள் மற்றும் மனிதர்களுடன். தொடர்பு கொள்ளும் திறன் கொண்டவை டால்ஃபின்கள். எளிதாக பயிற்சி பெற்றுக் கொள்வதுடன் சாலிக்கள் அல்லது. இசை போன்றவற்றை உணர்ந்து அவற்றுடன் ஒத்திசைவாக. செயல்படக்கூடியவை அவற்றின் அசாதாரணமான தன்மைகள். அதேபோல ஓடுவதிலும் நீச்சல் செய்யும்போதும் தங்களை. விருப்பமான இடங்களில் சுழலும் திறனைக் காட்டுகின்றன. மேலும் டால்ஃபின்கள் மிகவும் சமூகமான உயிரினங்களாக. இருக்கின்றன குழுக்களில் வாழ்ந்து. ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்வது அவற்றின் இயல்பாகும்.